Pone nikaki ka español, mazahua, pus nahuatl tehwa titlapowah, neka zapoteco, iwa inglés, <noise> francés, neka china. Pues para ne para ne si nitomarowa importante nitlapowas ka nawatl, porque es lo antepasdos otechmokawilihtehkeh, desde to abuelitos, tatarabuelitos, iwa pues ne ihkon nihneki ma tlapowakan nopilwah, wan orgullosa ika ika nitlapowa nahuatl. <noise> pues para ne muy importente porque pues tehwa amo otikdedicarowa n fronteras, pues casi todo el tiempo tiahtinemih nikan, in pues ke amo para ne amo.